Fifandrainsan-drô amboa àby io, amin'ny alalan'ny fihetsikin-drô zen̈y aviô aminjay amin'ny fizahavan-drô, irô samby irô zen̈y mifampizaha, misy raha tian-drô volan̈iny edy aminazy. Aviô koa irô, amboa avy io mboa àby io lera rô mi- ino ma fivolan̈ana izy mivovo àby io ndreky fôfoko koa zen̈y.